العيش في عالم خالي من الجريمة شيء خرافي، تخيل إنك تمشي في الشارع وإنت مطمئن على نفسك وممتلكاتك، بس الكوارث الطبيعية ممكن تضر الناس وتخرب البيوت، وتخيل الواحد يعيش في خوف، وأيضاً العيش في عالم خالي من الكوارث الطبيعية شيء جميل، تخيل أنك ما تخاف من الزلازيل، أو الفيضانات، ولا الأعاصير، بس الجريمة ممكن تخرب الحياة وتخلي الناس يعيشون في توتر وخوف، الصراحة الاثنان مهمين الجريمة والكوارث الطبيعية من أكبر التحديات التي تواجه البشرية.